Eh, azafady arô ngiahy eh, izy igny rô tsy kigniako eh, voatosiky ih ôlo avy tafara takato zegny, tegna ah mialatsigny amignao, <noise> izy ka mety tsy magnino oh soloàfako ih i semizignao igny, mitovy aminah dômazy zany.